द अ दब्सेज ग्येवो <hesitation> ग्ब दिन् तखै बेरैन् तन्ग सिन। द अ दब्सेज ग्येवो बेरैन् तन्ग बेत दु। द अ नि बिबर् गर्देन्, त्सैकु अ इसग जन्गि ओन् नने लकि दु, त्सैकु अ सोम् सोम् दु इह नने लकि बेते इ। द अ नि नो क्सतिनि नेवर्क, <hesitation> अ तबेकु नैन् तखै बुन्ग् लन्ग् नन्ग। द्जे अ बुन्गन् द्जे अ तोद बहेरो बेरैन् तन्ग सिन। द होलि दे अ त्सुति मन्द, बहेरो बेरैन् तन्ग सिन। भहै सोम् सोम् अ नि बिबर् नि बगन् कौ, बहै सोम् सोम् पैन नै फै। भेर द बतर त्सन्दुन्गु स बतर्, अर् बिबर्क तु म्जे ब्लब दे इ नन्गौ। तुअ बेख सोम् सोम् पैन नै नने दे इह फै, अर मुज न्गै नै बेत। अर् बिबर् सिनिस नै ने बिरत् मुज न्गै, बेख सोम् सोम् दे इ मुन ब। अ बे द्रन् लन्ग, बिबर् बिफन्ग रन् लन्ग, तहि लन्ग। भिनि तखै अ नन्ग् तन्ग नेवर्क खौलै नै तबै, द्जे बिबर् नि अ नि बगन् के सोम् सोम् पैन दे इह फै, अर मुज न्गै नै, अ पैसन्दि। इन नन्ग् तन्ग इस अ गुरे इह खौलै नै तबै।